De cure dent koa zany fangalà tay nify tarataraiky igny zay tsy afaky ny brosy nify regny zany, regny afakiny regny songisongirinao amin'igny kindraindraiky koa i lafa olo môrimôritsy igny ataony am-bavany agny avao igny kekikekeriny egny igny de fa zay.